ذات مرة سات مرة عصر على مفتاح يمكنه فتح أي باب فزهب أشخاص إلى ذلك الباب وفتحوه سم دخلوا ولكن مرة الساعات والأيام والأسابيع والأشهر ولكنهم لم يظهروا أبدا